Qo'ng'izlar, qora qo'ng'iz, klassik qo'ng'iz, asal qizil, kapalaklar, chivinlar, uy chuvuni, yozgi chuvun, asal chasgkasi, qora ilon, to'rva ikari, bosh qashqir, qizil yozgi tug'ma qizil hasharotlar, asal hasharotlari yuzaki hasharotlar, qora qo'ng'iz.